Maleysian sagale ishian ghudio sagalum chinatif iyo indiati sagale ishia thaa lila bekhenu ishin sagale kienyeji akhan tumeti dhub aminen nazi lila tumeti kakate anenin midhani ammo sagale ishia tha lila bekhenu nasilemeki rooti kanali satiivaa jarsadheni suun